Men pishirishni bilmaydigan va o'rganmoqchi bo'lgan taomlarim bir qancha ulardan <hesitation> turli xil milliy oshxonala retseplari xisoblanadi. Masalan Italiya pitsasi yoki Yaponiya sushisi sababi ularning ta'mi o'zgacha va ularni <hesitation> yaqinlarimga pishirib berishni xoxlayman.